जुन्ग् नौ ननन् धुरोन्नि प्लनेत् दुन्गु, स्तर्स्, चोन्स्तेल्लतिओन् अरे चेलेस्तिअल् बोदिएस् दुन्गु। भिअ ज बए प्लनेत्स् अव् है मेर्चुर्य्, वेनुस्, एअर्थ्, मर्स्, जुपितेर्, सतुर्न्, उरनुस् अरे नेप्तुने। अरे स्तर्स् अव् ज बए सिरिउस्, पोलरिस्, बिको नोर्द् स्तर् बहन दुन्गु, एल् देबेरन्, रेगल् अरे भेतेल्गेउसे दुन्गु। अरे चोन्स्तेल्लतिओन् अव् बु पिर दुन्गु जुन्ग् न है, चोन्स्तेल्लतिओन् अव् ज बए ओरिओन्, उर्स मजोर्, उर्स मिनोर्, छस्सिओपेइअ ज बए, गेमिनि दुन्गु, लेओ, विर्गो, अरे स्चोर्पिओ। छेलेस्तिअल् अव् जुन्ग् न्है ज, मून्, अस्तेरोइद् ज बए, छोमेत्स्, मेतेओरितेस् अरे गलक्सिएस् प्र दुन्गु। नुने अव् बेरात् सुमैन बिसर् वुस्तु प्र है। नन्ग् मेगोन् जुन्ग्थ नुने है य, किन तेलेस्कोपोर् बहै ब, मब, विदेओ गुजो है दुन्गु अनुबरन् नुइअ र जुन्ग।